Au gegu tugamagi vekwaragi ta tu karama dabarai au gegu tantanu tantanugu bona be namo bena mai toma tu autu tanu leikau leikau aveiani logo bena gegu bese ma gegu bese gesi kika maki gatanu ilauilau atanu fitarifitarito bena asi gavegitani vo nega vovoka tu asi gavegitani benamo gema tugamagi mo noga ribariba mai fon ma eveiato nai ma ma iagama ebotuni ma aring vetauvetauni kika ma agurugani iagama benamo eragavagini benamo au gegu tugamagi vekwaragi sebona tu karama dabarai gema tanu gabuna namona ta gara goitagoa bena famiri mabarabarama gara laka vegogo bena ma gara tanu vegogo mo gatanuto goi kavana gatanto guinenai tu gai mabarama gabu sebonai bena natuma egauveito goi nai geri gauvei gaburiai be mosibi ai etanto monana vau emarageto geri ilailato wiken o eholideito taimiriai emarageto ama tanu vegogoto mai toma kika tu mo gabu gaeaguiato bena ini toma Gai gaeagomato mainai gatanu leikau leikauni tari kika geri gabogatari gesi getanuni natuma tari mo geri tanu gaburi tai ai vada gatanu fitari fitarini gatanu ilau ilauni bena gegu tugamagi vekwaragi tu karama daba be namo gabu taim namona ta o gabu namona ta gara goitagoa be gai mo mabarama ma garama tanu vegogo gatanuto kavana bena gegu tugamagi vekwaragi tu moga bena ini gatanuni neganai meto egorani neganai vau avesagagini averibani avekea vivini asigina neganai bena motu gaitu gema gatanu mogo benamo vegita ta asigina senagi benamo avekea vivinini mo fon ai bena motu moga mogo sena dagara barana tu gegu tenkiu asi keikeina eagoni tu veregauka genai tu enabe ena gema tanu gaburi ilauilau sena veregaukana egitagaumani gama gema evinimani e evaga kavamani keve nugariai kekei. Ma bese bona ma gema bese gesi egitagaumani evaga namomani nai ma gegu iaku bona gegu tankiu asi kekeina tu moga veregauka genai mogon veregauka asi bagana tugalekwaia asi bana tugalekwa korana tu veregauka etanuni nai ta tanun ta magurin. Oba gegu tugamagi vekwaragi moga sena veregauka ma ribana taimin tu ia gena taimin ia libana gai maigesina ga tanun tu ia libana bena gai na ga tugamagi vekwaragirin maki ia libana bena ia na vauro mogeri gabu mogeri be torerin nai ma. ia ikirato indurens peishens bona indurens tu ia goi benamo mo gia gena vevaganagi gurugana genai tanu egoran bena venari egoran bena motu gia gena taimin tu gia gena. Gia na vau bene tore logoa ai aigesina ma bene gori vegogoma baga betagu dagara taritari tu dia maoro dainai logo maigesina gema dilein senagi mogon ia libana taiminai mogon gai mabarama baga redi korikorini vai gia na mo Ikiragi toreato gabuna gai biviniman gai na baga tanu iagiani bese mabarana gema biviniman nai ma gatanun tu ia kekei mo maga magana na bena gema gatanun. Garo sebori sebori gatanuni marevana efoforini kekei gemai gia gena namo barego gemai efoforini. Gatanuni gema gema asigina gema wavotuni. Bena dia gia na taugena na begabirini bivinin sena gia na tarimarima iusirin gia na mogeri risorses kika gema wavoturini gegu tankiu baregona asi kekeina vevaga kava tarimari mabarari geri ai veregauka na vau bene blesiri